Kwin, rab, gbunug, net, nub, nashin, nare, natat, ninit, shub, shubɗikwin, shubɗirab, shubɗigbunung, shubɗinet, shubɗinub, shubɗinashin, shubɗinaree, shubɗinatat, shubɗininit, faakwin, faakwintekwin, faakwinterab, faakwinteegbunung, faakwinteenet, faakwinteenub, faakwinteenashin, faakwinteenaare, faakwinteenatat, faakwinteninit, faakwinteeshub, faakwinteeshubɗikwin, faateeshubɗirab, faakwinteeshubɗibgunung, faakwinteeshubɗinet, faakwinteeshubɗinub, faakwinteeshubɗinashing, faakwinteeshubɗinaree, faakwinteeshuɗinatat, faakwinteeshubɗininit, faarab, faarabteekwin, faarabteerab, faarabteegbunung, farabteenet, faarabteenub, faarabteenashin, faarabteenaree, farabteenatat, faarabteeninit, farabteeshub, farabteeshubɗikwin, faarabteeshubɗirab, faarabteeshubɗigbunung, faarabteeshubɗiinet. Faarabteeshubɗinub, farabteeshubɗinashin, faarabteeshubɗinaree, faarabteeshubɗinatat, faarabteeshubɗininit, faagbunung, faagbunungteekwin, faagbunungteerab, faagbunungteenet, faagbunungteenub, faagbunungteenashin, faagbunungteenare, faagbunungteenatat, faagbunungteeninit, faagbunungteeshub, faagbunungteeshubɗikwin, faagbunungteeshubɗiirab, faagbunungteeshubɗigbunung, faagbunungteeshubɗinet, faagbunungteeshubɗinub, faagbunungteeshubɗinashin, faagbunungteeshubɗinaree, faagbunungteeshubɗiinatat, faagbunungteeshubɗininit, faanet, faanetteekwin, faanetteerab, faanetteegbunung, faanetteenub, faanetteenashin, faanetteenare, faanetteenatat, faanetteeninit, faanetteeshub, faanetteeshubɗikwin, faanetteeshubɗirab, faanetteeshubɗigbunung, faanetteeshubɗinet, faanetteeshubɗinub. Faanetteeshubɗinashin, faanetteeshubɗinaree, faanetteeshubɗinatat, faanetteeshubɗininit, faanub.